Aleni chito nepo kamanuti en sapenyuu, ko sigiik chuuki amuu kisichoni akoripon icheket. Akoi kokaetu koo akoi kokamuigei, koildani awee konyuu, ko kingait konyuu, koo kianyoru chi nyuu en enyoto. Ko alen chito nepo kamanuti ko musee nenyu, amu kimii ketoretikei en poisyoniki ak ketaretikei poisyonik tukul chepo konyuu, chepo laak chuuki ko kimii ketoretiikei ko alen inee nepo kamanut sai amuu kimii twai ak mungu nenyuu ko naee neripon akondoiwon en konyuu.